Edhe prilli osht <hesitation> i njoftun si muji i rrenave. Me 1 prill osht dita e rrenave edhe dita e mashtrimeve, edhe ma kujton nashta <hesitation> serialin Friends ose naj serial humoristik, naj film komedi, që pranvera veq sa ka hi edhe gjithçka tash osht qesharake pozitive.